Туман е ҷуд ба ман бо розу муаммо ассоатсия мешавад. Вақте ҳама чиз пушида мешавад, гӯё дунё ором ва махфӣ мегардад. Дар туман роҳравӣ мисли сайри оромона дар афсона аст. Ҳамзамон, туман метавонад эҳсоси нофаҳмию номуайянӣ диҳад